komið þið sæl íslensku tónlistarverðlaunin verða afhent á morgun við hátíðlega athöfn við í menningunni ætlum að taka forskot á sæluna og komast að því hver hlýtur verðlaunin fyrir plötuumslag ársins og hér hjá okkur er Margrét Eir sem situr í framkvæmdastjórn Íslensku þetta er mjög spennandi flokkur og mikið af flottum og frumlegum komu inn og mikill metnaður

við alla tónlist

ekki sjá hverjir eru tilnefndir fyrst hönnun Alli metall Jónas sig milda hjartað ljósmyndir Jónatan Grétarsson hönnun þar höfum við það en Margrét hver hreppir svo hnossið yfir götuna og ég ætla

til hamingju kom þetta á óvart já þetta er frábært og þið komuð okkur á óvart sérstaklega hver var hugmyndin á bak við þetta umslag upphaflega hugmyndin sem ég var með sem við unnum svolítið með hin hugmyndin var einlæg frásögn manns til fólks sem væri að hlusta á plötuna svo tók Jónatan myndina það var

samtalið okkar við vorum búnir að pæla í alls konar hugmyndum en eftir að þessi mynd kom í heiminn þá var þetta svolítið það kviknaði

mér fannst hann hafa gefið

í myndatökunni mér fannst milda hjartað skína í gegnum Jónas á þessari mynd sem ég átti mér fannst það falleg tenging við hárið og

eldhúsinnréttingunni í stúdíóinu hans þetta er liturinn á

að Jónas kemur ég horfi á hann við erum búnir að þekkjast í þó nokkuð mörg ár ég horfi á hann

eldhúsinnréttinguna og segi Jónas komdu hérna fyrir framan náði í símann og smellti þetta gæti alveg virkað bíddu ég þarf að ná í málningu og mála vegginn þetta var mómentið ég málaði vegginn það tók fimm mínútur þetta voru sjö rammar svo kom til þinna kasta

að gera sem minnst ég gerði nokkrar tillögur Jónas valdi þessa og ég er mjög sáttur eftir á ég var ekki alveg jafn sáttur þá þetta er bara látlaust og passar við músíkina allt sem var gert sem

Bernharð Kristinn skaut nokkur vídeó og það komum brjáluð skot upp úr þeim vídeóum

og setti saman í svona rosalega þetta var ekkert erfitt þetta kokkar tala um gott hráefni plötuumslög á okkar dögum skipta þau enn jafn miklu máli og þau gerðu já þetta er búið að breytast svo rosalega mikið þessi

maður veit ekki hvernig þetta verður í framtíðinni en ég er mjög ánægður með að Jónas skyldi gefa út bæði l p og og c d þetta er alltaf spurning er plata listaverk ef maður er að hugsa

listaverk eða

yfirlýsingu þá skiptir sýnilegi þátturinn miklu

finnst allt njóta sín svo vel þú situr með plötuna þú ert með þessa tengingu hlustar á tónlistina og þá fær

svo er heimurinn orðinn þannig að fæstir sé ekki þess virði það að vera með fallegt á

bara fallegt

setur tónlistina í ákveðin pakka maður fær á tilfinninguna að þú sért algjörlega berskjaldaður á þessari mynd já það það sem mig langaði að gera ekki í einhverri glansmynd heldur

er bara þarna fyrir þessa tegund tónlistar sem er frá hjarta til hjarta íslensku tónlistarverðlaunin verða í beinni útsendingu á RÚV á morgun

klukkan átján þrjátíu

fimmtudagskvöld veriði sæl